Fagnagnaovana tiserta regny ndraiky edy e, karaha malaka ravin-damba, malaka ravin-damba zegny zare, <noise> de <hesitation> misy <hesitation> ampanaragny didina tiserta, de tapahana izy de avake amzay o, zairigny zairigny karaha paozina tiserta igny zegny azo ake de mahazo tiserta antegna.